Pues napgono controlarli reteshkos gonon kon kariño kon <hesitation> pasens eskeꞌə gakə eskeꞌə negden nongosken, pues axtenalikiuseden yuniazongakə wozoneꞌngakə pon pasens, gonian golenform rkacha pues zak, pues estetiliniagon diana gondiana pues gondiana gon pues gondianabay kreen formkeə chinanxshyidenaꞌnrakeꞌe chiraꞌk miet pues napoꞌ gonoꞌ kontrolarli guxtablelamasia to diop chon tap gay xop gall sieto chiꞌ yinogulab gonoꞌ kontrolarest, ligapar gakeən guerenties bayn ta- tali gono kontent naꞌ paties konsakaꞌan naꞌ patieskostrleleꞌe yagano ax̱t tarasaꞌa wyblliangash atiesbasankost axtali rsakon kontent, rzakoꞌ rakbaw wrorogan rakzaꞌkreskrishkos wichilabueni aynazaꞌni wnani ayechelix axtbeono axt pues ni wnatergongan wzakan nogonzakdigan, <hesitation> zxibzakan nieti pues gon tignazalgon bsoneꞌ gan, wnapa goneꞌ gan napa <hesitation> to este gogonieske napoꞌ gono gan pues kon pasens pues len slarakin tiempnaꞌ.